Ny fomba hitahirizan'ny solosaina ny torohay de <hesitation> ny fananany disque dur ,izany oe tsy misy zavatra be tokony ho ataona fa ilay disque dur iny no efa mitahiry ny zavatra rehetra ampidirinao ao anatin'ilay solosaina.